عشان نسوي كعكه بيكون معانا المكونات اللي هي كوب و نصف دقيق، كوب سكر، نصف كوب زبدة، كوبين بيض، كوب حليب، ملعقتين صغيرة بكن بودر، ملعقة صغيرة فانيليا ورشة ملح بنحضر في الفرن طبعا الفرن بيكون ساعتين على درجة ماية و ثمانين درجة مئوية بنخلط المكونات اللي هي أول شي السائلة في وعاء بنصب عليها المكونات الناشفة بندخلها الفرن لمدة ثلاثين إلى خمسة و ثلاثين دقيقة، بنتأكد من نضوجها ونخرجها.